انا كل يوم بمشي كتير يعني ممكن لو عدينا الخطوات القرشية يوميا هتكون تمنا الاف خطوة ولو قولنا الخطوات اللي بنمشيها اسبوعيا هتكون حوالي ستة وخمسين الف خطوة فهيكون رقم كبير يعني انا احب المشي اكتر لانه اركب مواصلات عشان المشي مفيد ويحرك الدورة الدموية في الجسم.